واحد النهار، واحد السحار كان معروف، وكان شرير، حتى واحد مكحملو، بالغلط صغر راسو، وخلا راسو واحد الولد عندو ست سنين، ناضو الناس ديال القبيلة بداو كنتاقمو منو، وكضربوه، وكتعداو عليه باش ينتاقمو من چاع هدوك الأعمال الخيبة و الشريرة لكان دار ليهم من قبل